أنا افضل أمتلاك طاهي شخصي. لأن الأكل جزء كبير من الحياة اليومية. وطاهي شخصي يقدر يوفر لك وجبات صحية ولذيذة حسب زوقك. وإحتياجك. كمان اه إذا كان عندك دايت تقدر تجرب أطفال جديدة وتحسن من نمط أكلك. وهذا شي على صحتك وحياتك بشكل عام. أما السائق مع أنه مريح بس أعتقد ممكن أكون قادر على القيادة. خصوصا إذا كنت مرتاح مع التنقل.